أقول له ما في شي مستاهل توترك كل شي له حل، وأحاول إني آخذه ونطلع نشرب قهوة ونتكلم علشان يخف عليه الضغط وكمان أذكره بالمواقف الجميلة اللي عدت عليه قبل عشان يخفف عن نفسه ويعرف إن الدنيا ما تسوى الزعل.